ସମଧୀ ସେ ଵିଷ୍ଟର କୀ ସାମରା ଗ୍ଯାନା ନା ହୈ। ଜଦ ଜାନେ ଯା ପହନେ ଜାଲେ ମୁଝେ ଆପନେ କୁଛ ଲୋଗୋଂ ମୁଝେ ପଚ୍ଚାରୀ କହାଈ ଭୀ ଆଓ ଥରୁଗୁ। ଥରୁଗୁ ଦଯାଦ ଫିଲେ ଅଲ କ୍ଯାମା କରେ ଦେଵେ ମୁଝେ କହାଈ ବାରେ ମେଂ ନା ହୈ।